असोच्छे वाले, दो हजार सौलह वाले मैं एर्जिन्टी कर रहा हूँ। असुझे कोई दो हजार सौलह माँ में बस लाया था और बस कम लाया, काड़ी छबीस सत्ताईस उठायो। उका बनायो, करेक पच्चीस तीस लाख रुपे लगया, उका फिर इंदोर से बनाया, मैंने अलियेटपूर लाया। लेड़ा चुट कवा देया, घड़ा घड़ा खड़ी करी, उका बात फिर अबना म मौरत देखे, मालवेली जाओ, फिर एक दिन मालवेली बागा भाराज का पास, मालवेली ली गया।